Silimin faidakoni, haja dorow okfika ken sokinami dolabin, kojiltoni hajika dorow sokokinafirgkan soko okinamin mortahaitani, tabdangmonami yani faida tani diged khalsel nafije.